Amagezi agu ndabaheereza namuno munonga omuntu ashomireho, nk'aharyogwo rurengo, n'okukora buri murimo ogwora nge- ogworareeba gumuri hiihi oba guri bata oba gurashwazana n'okuhika aratandikiraho kugukora. Nyowe mazire kwe- mazire kushoma compus nkaba ntiine murimo, nkanyine munywani wangye aine munywani weeye biine factory erakora ebiveera, ebiveera rya kasasiro, nigwe omurimo gu naabandize kukora. Tukabanza turabiguza nk'okubitambuzamu nk'abatembeyi ebiveera rya kasasiro, kunaamazire naashanga waabyegurira niiwe okabiguza orafunamu seete, orabone sente ezirasingaho. Nkamara obwire nkana nkahisa obwire naashanga naanye nyine n'abakozi haza nde- aribwe mazire ka- aribwe mazire kushoma ahaakuba kandabigura sente nkye Ndatambura muri ka- egyo eryikorero rikaba riri Bwaise ndatambura muri Bwaise Bukoto, ndugeyo nze Ntinda, naashanga hati nyine abantu barampa na za order nkyagambira nk'omuntu ndaguza ebiveera arasa agire ngu ee iwe weena ngushi obwe okaza kushoma kuguza ebiveera rya kasasiro so amagezi agu ndamuheereza buri murimo ogu araabone, ahabw'okuba naakuha egyo eky'okureeberaho konka obwo bwire nkandabaasa kwereeberera, nkaba ndabaasa kwepangisiza enju, nibwe naatandikire n'okupangisa naagira tinkyayetaaga kutuura owabamurumuna wangye, naatandika baso, so amagezi agu ndamuha omurimo gwena ogu araabone chance agukore then araaze kuboneraho ogundi agume arahinduza mpaka yaarenda kukora ogu ashomire ninga ogwarahurira arenda